Kua barco jaeko oguata ɨ guaju rupiva, öime guinoi motor, jɨapu yave omombo ïpɨtüe jaɨkuekotɨ, jukai omuaña vaera barco, tuisa va reta oime ko ɨpiɨrata yeye omuaña vaera. Jare jukurai oguata